Abana bebiro binu batsemire kundibwa, abana bebiro bino bakakolha ekyabanzire. Omundu akakolha ekyamamutsemesya, amundu akakolha ekyamamuhika okwamuthima, abana bebiro bino sibakyikwama ebilhaghiro, neru tu kandi ibo kyikabatsemesaya. Abana bebiro bino kundibwa habiryasa ebyuma bya pala ebyakalya magezi binene, neryo abana bebiro bino bawithe etseme kulaba eyaka athanu enyuma. Kundi emyaka athanu enyuma, etseme yabya isinene kutsibu habweribya ebindu binene ibakabikolha ngomubuthi inabirikwikirirya. Thuthalebya ngekyerileberyaku abana bebiro binu ahu omubuthi anganamuthuma amabya isanzire erighenda inabughathi sendighenda. Bethu emyaka athanu enyuma omubuthi ekyakabugha ikyawukakolha. Emyaka athanu enyuma omubuthi ibaka ambwa Erithahibwa ibakakuronderaya omulhume kutse omulhume ibakuronderya omukalhi bethu ngabana bebiro binu ekyu sikyangathokekana. Niyo akayironderaya omukalhi, niyo akayironderaya omulhumi. Kandi omubuthi ngomuwangamuthanga, iyo akakolha ekyikamutsemesaya. Neryu ekyihughu kybirihinduka kutsibu. Neryu kyekyikaleka ingalangira abana bebiro binu ibatsemire kulenga ababa emyaka ithanu enyuma habweribya abebirobinu bawithe obughabe bunene kandi nibya wamalyathirira nobughabe bwiwe, awithe obughabe obweriyakuthulirawu okwa police. Eri bethu kera ebindu ebiringa ebi byabyasibirihu, omubuthi wawu iniyokabugha ekyomwisyo